Abuuze amanye, oburugo bw'ogu- bw'ogumuntu n'emikorere yaabo, kandi amanye n'ebintu ebi barikukora yaaba bi egi ei turikukoresa ahaagati aho aho omuntu naakora eki, nikiija kumuheereza eki n'eki, n'eki nikimuheereza eki kandi eki araabe naakora tumanye ngu niki nikikundwa buri muntu, na Ruhanga naakikunda kumanya ngu turware eki- eki- ekirikukundwa, tutaatwara ekitarikukundwa.